Nzo nar mod ndoxkuamen ngida ndoxkuamen ngid nit ye kad yo niy yei' yek ma'na, yo re- re jwa'n yeba yek ma'na na tamod nchamen ma'za, mbay na nzo taya jwa'men ma' kexmen ma', kexmen ma' lo kuya kexmen ma' lo kuya xyob ma' ta lo kuya naze yexma' nawuee' nawueba yexma' kexmen ma' lada ma' ladaza nawue naxut kexma' nayux yexma', mbay na nzo thi ma' yex len azeit len te'za, komen ma' len te' naze kexmenma' <hesitation> na tyob ma' jwa' lud arroz nakiza lad ma'na tyob lud re re jwa'n yeba na lad ma' tamod taya- taya toxkuamen thidi ma'za, mbay thi di ma' na benta toyey men ma' toyey men ma' naze- ze kibmen re- re bel lad ma'ba naza toxkuamen men ma' yej goza yej go o kob la' jwa'ntaxa mbes mena kob la- kob la jwa'n yo chux yek naba kob jwa'n yo xa jwa'n yek na, na taga mod jwa'men ma'za, mbay na thi diba mod jwa'n jwa'men ma' nak tyoxkuamen ma' mol yo- yo jwa'n yek ma' o thi diba na yo kob yek ma' o yo yi'n yek ma' tamod ncha numen ma' ncha numen ngida nar mod tayal jwa'men ngid taya toxkuamen ngid o tayal nzo bes benta ta nkauan men pexn na kix bandmen pex ma' yo xub jwa'n ndi' yek pex ma' naze yobiy len azeita jwa'na za na nuga jwa'na naxe ndya o naya nde re jwa'n tija jwa'n laza na benta kibmen re pex men benta kib men re bel jwa'n nawue nyaba naze re bel naze a komen keseney komen naz ekomena lena len azeit komen di yek ney komen di yekney naze di' pan yekney naze komena lena len azeita ze tamod za ndoyexa nawue kexmena lada lada kexmena zeba nawue naxe ndiey tamod nchanumen ngid.